Pos tocal assín un estrumentu básicu, lo primeru tienis de deprendel las notas i la postura delas manus. La breva es la prática i la pacencia porque essu te va a lleval tiempu. Por exempru, yo te recomiendu la frauta irandesa, qu'es mu cenzilla i sona bien quasi que dendi lo primeru i assín no t'aginas. A ataponal los buracus, a respiral i a desfrutal del estrumentu. Yo más menus m'avíu cola frautina.